<laughs> wi ni raʒi baghi layiya, muna na’a ghi Umma bal khin muna cin wana’a gha we ɗin ghi ya umma bal gha ban Sai mun nasha kaman hyi yani bu ghi ya da har wa wuɗie har wa ƙayana ghan we’e ta ʒhan ngalamuna ta ʒhuni muna kuʒa piyatina sai muna ra ha ɗin gha yani bu Vulan Layani ɗi ba muna tsarbusi ca bu ʒha muna khiya ngula bai yan ʒhahyiyi be’e.